باش تعيش بنسبة ليا مش لازم تعيش في فخامة ولا باش تعيش في قصر ولا باش تعيش في <hesitation> في حاجة يعني هكا كبيرة لا، <hesitation> تعيش مرتاح في مخك تعيش مرتاح في بدنك تبدا انت في مخك مرتاح وما عندكش مشاكل وما عندكش <hesitation> فوضى تبدا مرتاح في بدنك ما عندكش مرض اللي ما يخليكش تعيش حياتك كيما تحب، بصراحة هذيك هيا الحياة جيدة.